Ña kuii yó ta yu ne ini ña, ña taxia, vida na konriyó ñaivi yó'o, vii nru kuii yukuxó ta kon davii a nrukuii chitón ña no kichí navidii xaoyó, vii yó'o nrida ña kuii yó ta ho o on. táxia vida na konruño ñaiví yó.